जो जांगन्ना करो से लोगु गिदो की काति काति ए। से अंधेरे में डूब जाओ। से तीन चार आदमी ए। तो से शुद्ध परिवार पुंदे पूछो कुछदे ए।